الجواز ، الجوازهو إثبات الهوية يعني هو البيكون فيو اسمك وتاريخ ميلادك وجنسيتك والبلد الأنت بتنتمي ليها وبيساعدك في السفر والتنقل وهو <hesitation> اثبات إثبات يعني اثبات شخصي